दुनिया भर में कम ते कम बीस हजार ते ज्यादा भाषाएँ हैं। भाषन में जैसे के हिंदी, चीनी, उर्दू, जापानी, पंजाबी, इंग्लिश, तमिल, स्पैनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली, रूसी, अरबी, तुर्की, फारसी, तेलुगु, मराठी, मंगोलियन, गुजराती, भोजपुरी, कोरियन जे सब शामिल हैं।